Azoko antoka tsara alongany hoe ampy protéine zaho na de tsy ihinan-kena azany e, <hesitation> raha kara anay manokana alongany an hoaniko arao vaomegna io ataoko hoe mifandimbindimby akeo zegny vaomegna hitako, akeo koà pitanatako koà atody de miampy ronono de akezany tsy ho ho ampy protéine mi zaho na de tsy ihinan-kena.